Is primus traballus chi apu fatu funt is traballus de u' piciocheddu chi agiudà su babbu e sa mama. Babbu traballat <hesitation> cumenti agricoltori in d'una <hesitation> azienda e deu ita mi bidia, mi bidia crsi agricoltori cumenti a issu. Quindi candu issu andat a su sartu ddi andà avatu, circà de fai is cosas chi fadiat issu. S'azienda iat de fai <hesitation> allevamentu de vitellus de ingrassu e cussu fut cussu chi a mei mi praxiat, vitelleddus piticcus, de ddis donai sa poppada propriu. <hesitation> fut una cosa chi mi praxiat meda poita ca is animalis funt sempri stetius sa passioni cosa mia. Poi andendu a innantis cun su tempus is primus giornadeddas pagadas, cantiereddu de su comunu, u'impresa chi est passat <hesitation> a fai traballus in bidda, s'illuminatzioni, <hesitation> e circant giovuneddus po fai sa manovalanza e cussu apu fatu. Dopo di che passaus una pariga 'e annus teniu su serviziu militari, apu cumenzau a traballai in d'u' comunu E finzas a essi andau in penzioni apu fatu cussu traballu, unu traballu chi <hesitation> non cuddu traballu chi donat una grandu soddisfazioni, sa soddisfazioni dd'agatast, o assumancus po cantu potzu nai de mei, dd'agatà me i podi donai u' agiudu a calincunu chi teniat abisongiu de u'agiudu, u' consillu, cumenti si depit moviri, cumenti depit fai. E poi u' prexiu, su prexiu miu fut, su bantu miu fut is collegas chi apu tentu. E <hesitation> funt sa cosa chi m'est mancat de prus de candu non seu prus andau a traballai. E <hesitation> sa vida mia de su traballu cuss est stetia. <hesitation> deu apu nau mi bidia u' agricoltori cumenti a babbu, babbu invecias m'at sempri nau, ma incapas ddu faint totus i' babbus diaici, non iant bolli chi essent fatu su traballu de is fillus, su stessu traballu is fillus, e mi narat no, depis studiai, e a sacrificiu m'at mandau a studiai, apu fatu is iscolas magistralis, insaras fuant s'unica iscola chi teniaus acanta E ddas apu fatas, <hesitation> tocat a partiri chizi, specialmenti s'urtimu annu ca dd'apu fatu a Aristanis, partiaus a i' ses de chizi e torraiaus a domu a is tres e mesu e <hesitation> a s'erru specialmenti nc'at pagu tempus de compitus ca insaras si ndi fadiant puru e totu custas cosas. Però est stetiu <hesitation> est stetia una cosa chi <hesitation> apu fatu cun prexeri poita mi praxiat, mi praxiat a studiai, apu studiau puru a s'universidadi, apu fatu dus annus, poi nin nci d'apu fata poita ca non ia potziu frequentai totu i' lezionis, non nci d'apu fata a sighiri e quindi <hesitation> non apu tentu is contributus chi donant a chi fuant in regola cun is esamis e <hesitation> sa possibilidadi in domu non ddoi fuat po podi studiai, babbu mi narat bai, bai ca deu m'arrangiu ma <hesitation> si ndi pigant giai su pani de bucca e ndi si pigai s'acua puru fut tropu. E teniat arrexioni babbu poita custu studiu chi apu fatu, chi imui podit parri pagu cosa, poita ca imui si chistionat de laurea cumenti a <hesitation> titulu indispensabili, ma primu su diploma puru fut importanti e m'at permittiu de podi fai Sa vida chi apu fatu cun sodisfazioni cosa mia e cun prexeri de sa familia ca m'at biu in calincunu modu migliorau rispetto a <hesitation> su chi fuant issus, prima nci fut custa possibilidadi, si partiat de una base e si fadiat u' passu, dus passus, tres passus e totu cussu chi s'est fatu fut una soddisfazioni, po mei est stetiu una soddisfazioni e <hesitation> deu non m'intendu sfortunau, m'intendu fortunau po ai fatu su chi apu fatu. Apu depiu fai u' cuncursu po <hesitation> po cumenzai a traballai, nd'apu depiu fai tres o cuatru po podi arrennesci a <hesitation> a ndi binci unu. E agatau chi dd'apu mi seu firmau ma pensu chi si, oltre sa <hesitation> su s'incitamentu de babbu miu est stetiu a studiai, ddoi est stetiu una cosa giai naturali poita issu puru ca fut de millinoiscentubintidus e <hesitation> e insaras innoi in bidda si fadiat sa terza elementari cumenti a titulu de studiu. E <hesitation> babbu candu nci funt stetias negli anni sessanta is iscolas seralis, s'est iscritu subitu po pigai sa cuinta. E <hesitation> po issu puru est stetiu u' bantu, ateurs ant pensau ita mi ndi fatzu de u' titulu d istudiu, u' titulu fut pagu però po issu est stetiu una soddisfazioni a dd'essi fatu. E in sa vida chi non biveus de soddisfazioni aters cosa non ndi teneus <hesitation> e at fatu beni